स्वातन्त्रता शब्द कहेसे एक बहुत मुल्य और महत्व पुर्णा शब्द हए जा से हरेक आदमी अपन इच्छा अनुसारको जिवन यापन करनको एक अधिकार के रूपमे लौ जात हए स्वतन्त्रता न कि केवल कुइके दवाव मे स्वातन्त्र हुइके मानसिक रूपमे फिर अपन जिवन पान के महत्वपुर्ण शब्दहए जैसो माके लागत अए ।